Gny brosy rasta, igny moa tsy maintsy mivady amin' gny rano misy clean igny <noise> satria laha atao amin'izao avao da tsy mety. Gn fanaova fampiasa azy amin'izay hôkizao: alainao ny sihô fa misy rano miharoharo amin' gny vovotsavony. Fa m fa misy ranosavony izany gny sihô; da atsofiky ao gny rasta da fitiny soa. Da vita izay da ahosoky mafy amin' gny(laha soma da ahosoky mafy amin'ny soma, laha carreau gny diovitegna da ahosoky mafy amin' gny carreau). <noise> Vita izay da misy sihô raiky koa fagnasia gny rano maloto baka amin' gny tany igny; da fihezy ao; da vita izay da ahosoky amin' gny ranotsavony vaovao ato ity. Da hôkizay fehizay.